ذات مساء، كان رائد الفضاء وهو عائد من مهمته، قاعد في المركبة الفضائية، يراقب السماء. فجأة لمح نجم يلمع بشكل غريب، وكان يغير لونه بين الأزرق والأخضر. قرر يركز عليه أكثر، ويقرب منه باستخدام التلسكوب. لما ركز، <hesitation> اكتشف إن النجم مو من نجمة عادي. كان عبارة عن جسم فضائي غريب، يبعث إشارات <noise> ضوء تتداخل، مع بعضها، وكأنها رسائل.